أول شي بنسأل أول سؤال نبي نسألك شنو كان أصعب تحدي واجهته بحياتك المهنية؟ وكيف قدرت تتغلب عليه؟ لإن أنا دايمًا نحب نعرف كيف الناس اللي وصلوا على النجاح وقدروا يتعاملوا مع التحديات الكبيرة.